Ré par gyndoobu pues este tchi nany lo piz’e ah este, nax gób-ziny gi ni rye gyndoobu este ra, <hesitation> cubyw ra balra baser’e, xiga zy, gýtz’e nii nany naány áh pues nii ni cubywn, per valna zacku ryw’té gýw nú vez gulá naaniah nápu que <hesitation> napu este ah gytxo niz dëtë’ langý’ahthe tchi gy-gytyobu niz dëtee lanygy tequeity gack daandy guxuu gulá este gulá góbziny gy gyziw niz’u looh th cubet’e tchi con form ni cabíz loni’ah tchi gysiwni logy zth txi gycoobuni, nii na th ni rnirá <hesitation> este ra xtad-róh gunú th mandad záck’e ah, té laraba rtchich raba este tchaz guxuu gy va, ¿tchi cwen? Nuu vez cayack, mas que nada tchi rack th biwz’e áh nuvez la comid cayack zack tchi ze rat’e ra guxgýw gý nez gy’ah, gula pues ¿tu gaw’ny? Lá gá ra bmiet’y, tchi ni queity rchigláz dy ra buny-gul, chi nii naráaba btyob xgá do niz’e rucká gulá bzágwash lony’ah te tchi gac th mandad záck’e tchi queity rluy tchi nix tóp basur’e gy gýcká, tchi gygwënu canes tcheni, zëh ni na ni rndoob ra buny tiem’e áh, rax xgá lo gýw’gy thë tchi nú gyw ah einty tchi tegani lanyu’ ah tchi vanáani piz’ah pues tëga zá’.